Alaa neɗɗo fotaani tagteede nanndidine e neɗɗo. Ɗum fotaani wonde. Neɗɗo foti tan ko iwrude e tago wooto, e renndugol hakkunde debbo e gorko.